Ma ma vur kathar adewa ti yi mbwi hutu ti yada nzai toh mai lungwa dulbwa sukwar na mai. luhwa dulbwa mai na yi lungwa dulbwa antumirna yi dulbwa maggi na toh mai ti duvir na mai ti duvir na yi buti ata terei mai buti ata terei mai yi kagati madarna ma wazayer grameh a azireh meh meh pi yu puta anayar ata terei aka madarna ani yi putanayar yar sunya ma yar sunya ani yuh mur sunya duvir ni weh ah ani toh mbi mi tara bi ani lungwa pura me gar lungwa pur weh a ni magar pur ma gar lungwa pur kagar kati kari gar ka gar hata ka gar ka ti kagar tsari mal ka kar lungwa kati kari nan kadi kachi ka kar bati ka gar labar gari ka gar lugba wasar gar abula yi kuma yata lungwu pur na ki hati karin na. Keh leha hati kisi buchir na ke kiti pillowar na keh nu ke pipir na ke nanyi meh pi ka hanyi yi bwi ka toh mei heti kuma ma lokachi sallar na eh ma lokachir sallahar nar eh ya ta sallah mei sallah sallah e tsu kasa tahaku nda ka di nda tsuwe tahakund di tsu za mimeh tsu za madagarameh ah ah muru sume duvir tuhaku weh ah. Muru sum duvir tuhaku ah yo lunguwu vuta meh tuhum madar lungo vuti tuhwa madar lungwa knchinta lungwo eh me wanke wanke ndar lungwu pwi mada vuti tuhum ni ani dasi madar vuti thuhum ni dar ta lungwa thai anayar deveh tsuwe madar thai anayar deveh tsuwe kasa dasi dar ta lungwa fati tereh ka dar puwti kayar sumeh ma yar sumeh ma gar lugwba ka kati buchi ni yar luha nzai ata nyatutu ma yar luha nzai ata nyatufu dasi yar ta sukar yar ta sukur ani yar ta sukwar yar ta sukar tsu za makwabchi yar a si kasa yarda sukar yar da sakar yar da sakar mayar sukar tsuwe ma hanyi angwa lukwa tsayar ani yar ta nga kwarageh hanyi anwa lukwa ntawti yata tarar na ke lungwu pip lokachi hanyir na si ani yata heti yata lungwu pipir na mei lungwa pipir na tsuweh saka saka makar eh toh mah wayar na ka eh ringing nai ana yale lungwu kasi yimi yata lungwa sallah mekeh lungwa sallah kasa ya ta pipir na mai kwa sallah yi pipir na ma ndi ka kaga saka makar saka tudu kasa dasi saka tudu ya ta heti tsuwe yadda hanti wasarna yarta lungwa sallah yada heni kakar lungwa salla madar lungwa salla dar ta hyeti ka dar lungwa eh weh dar pwu yimi akwa butu ka isha alwala dar sallah madar kara sallah. Dari da ta sivir dar tsuwe ka dar pi ma vur ku kur tsuwe shikenan dar ta laha abai vi ti dar da kathar dar ka dar tura akwa kathar dar tsu we ma dar thura akwa kathar dar tsu we ma dar thura akwa kathar tsuwei madar ka luha mbuksi ka si tsuwe ani dasi dar ta si tuari tsi tsi ki di ma dure ade ya ah dure adeli yi ti dure kasa dasi murmeh akwa kitchen ka gar kati ani madar mursa darta lungu kati duvur dar akwa kitchin data simeh madar lungwa sumeh madar lungwa sunya av dasi dar vi tsari darvi tsari kasa nkwayar mamadar sunwa, kati zi lungwa eti wankeh wankeh zi lunguwa kachi kachinta za pur anayel akwa kundu kungwa pwu akwa kundu shikenan mazi pwu akwa kundu tsuwe vur dan kur tsure ana han toh ani nsir duniya ma adiya hai weh ga sumuh ga pi ga hyeti ah ani ga garapir ani ani sa godiya ga hyati ga pi ani sai godiya anihani nzir dunya magadiyada sun uch nzai adewe suneh anaka wale sumeh adewa nzai adive ai ana hani gata hyeti kuta gwu weh sadi taga hyati weh ai ma kuta ga in ai damuwa adi weh ana ma kutega ta yi weh akwai damuwa anahana kasani akwa akwa akwa nzir dunya kuli ni a hani ni ma sumeh adiweh sumeh adi weh ana ti sumeh adeh ani. Kowani abu ka lokachi ini lokachi sini ani gata eh ka ga ka ga eh suni ka ngar mapir gi eh ka ngar shikenan ana hani ban suti ndata kara par ah ah inini su inini zadiya ta enai barka wa ga diya ta ha weh kowani su ta ga eh ka gan ka gan kara pir ka hyel hau naga barka. Ka hyel hau naga barka akwa hyel ta hau naga barka akwa ama su taga da eh ama ba ka adiya kwa weh ai siyar ma adi sudaweh ana hani sutu gada e akwa di. kibaku kuli ni a hani ai kuli ni ah hani duniya kowa ka zindi zu dunya adiya pa watsi weh ani nzir duniya kulin ni kowa kaza mwaraba hankal rini kowa kazi si aka aka ashir sa di thi nda thi dunya kulini ar hani magadiya ko kokar weh dunyeh ado weh ama kokorineh adeh ai ai tsu hyel ta mbana tinge gata mbwai sa akwa gadiyate bwi sukwa wei toh suri ma adiya enage suda weh ama gata mbwi sakwa sai gudiya sai godiya ana hani tan da da eh baba toh kuli ni ah hani yi si akwa gidan radio ti yara da bara ka thama kibaku kazi subwa akwa. Ma thuma kubaku subawa akwa gidan radio ni anti yar da murna ma kibaku subwa kwa gidan radiu tiyarda bwar kumi nza akwa akwa wuya kiba ku ashiya kwa wai anti kuh ni ahani antiyada bara ka kiba ku ma kaza suba akwa gidan radio tiya da bara kulin ahani kibaku aza suba akwa kowa asi ganti kibaka ka zi subwa kwa gidan radio tha nda nda bara yi gudichini asuna anti kubaku kazi subwa akwa gidan radio tiyada bar murna tiyada bara komi da komai sake tiyarda nzai tyar kah sake tiyada mazar antha apir nda ta pu tyar akwa makaranta ani apur nda ta pu tyar akwa makaranta yi ta lokwa makaranta ni ani kagan wasi ni ndadi znda ilimi apiri uta sungwa eh paida na di kalini ah hani weh ana nada kuli ni ah nani nda makaranta ada ch paida warsi ma ndi mwar nda da bara sir ba kwa makarantna ma ani nda nda fati zir ka lungu duwar yeh yadiya ka zur weh zur ashe du luhgwa fata zir ka duwar ka kura ka e makaranta ka ilimi toh ma ilima nam diya ka kwayiri kibaku thi ndi fati akwa chbok nda mapir ilimi adai. Nkwar nda adiya santa zi ueh ana iliyimi adeya anti nkwaryi ni ahani nti di sungwa fati nkwaryir kibaka ka tara kari antu kali ni ahani watsi nimir makaranta kuli ni ahani ka suba kowa ada bara nimi ala zir yar kuma kuta kuri watsi tada zar karta ka nti kuli ni a hani niyar kurta ka kadjarehi sai madar ti yar yai kuma mada nan niyar za kwini kuna madar nan tsiyar yai ni sai godiya hjar sya kwa nimi anti yar yanta ti dar aka ilimi sai godiya kuli ni ahmi, waza sang eh makaranta karatu islamiya sang darekwa alhamdulillah ndar ka tsili su sai godiya na hyel tadadar kuma anto zi za ma zadi ndir vi zue ayuri ka zir suwa weh anto madar ni gabadaya zi pwu akwa makaranta dar da islamiya anto madani ziri kora ta ndi su adiweh yi gwadichini ah na hyel anti alhamdulillah madarna alhamdulillah zir atah ha pir kura tandi kaki du adeveh ndar nzidi kakadu yi kwadichini anar nzi nam tu. Hyel tara ka za ma ka hyel na vi pir ni ka hyel na vi pir ni ani adua ti yada enar ri yi gwadichini sai godiya ala hyel su kolini nta nda da eh kwura ka dabari adewa saka dabari kwoni anti nda nda eh ana ka dabari mai su kwara ka dabari adeyi nda weh kuli ni ahani ilimi ki suwati ndeh gaba daya sai ka ilimi ada mwai zir aka ilimi aka ye weh as suna adeya eh weh asuna kalini suna ta da da eh ni madi ilimi wen dar diya bara ka sungwa eh weh ana tunda ilimir dar adey hyel ada mbana ta tar ka dar eh akwa kibaka suni kuli ni ahami ndi ndi kwara gada zindi ahani ma gar kah eh danuwa aka ilimi ana da siya kar mapar ilimi me weh za dya mbazi ka gar si tagara kalchini zi ahani weh ndi kora gara kulchini zi weh mapir ka ilimi ani zi ki eh nzir ma ma si ki eh zir mah mi ani ka eh nduku ma zir gar ki en duku ah kumar su tigara eh ata mwari anagar kalkal dar ma dar ta thalr tingeh si ma dza ta thalr tingeh antu kuli ni ahani.